نختار انو يكون عندي شاف متاعي انا علخاطر الطعام اهم حاجة فالدنيا و عندها برشا تأثير على صحتنا و كيفاش نعيشو دونك كان يمنع عندي شاف متاعي انا بش نجم ناكل وجبات صحية و بنينة و تبدا معناها مخصوصة ليا انا و هكاكا نجم يكون عندي نظام غدائي خير